A cume prima bestia pi inteligenta mi pensu bütarìu ën ciat, al e appunto përché al e liber, indipendent e s'a völ esi a le tue dipendense chiel a ven ënt la ca, a s'bugia pa da li, a fa capì lon ch'a völ e pöi cume n'auta bestia che sëcund mi al e tantu inteligenta al e la crava